Onré jau ye'e, yee ikuina ñani inixu ye'e yukunru ovaka onré, kui kuika vanjuna ka'a ituu ñaxhiu ituru onré iho ndau onré iho ndute yeko'o vee ndakei nundai hi, ta iho ñunu tata janai iho ñunuu té taka te tutu tukue kuechí tetuku tuu kue china vajuna ka'a ñuu onre kuikuika njono uninro ndaguu, iho tuu tuchi ján vanjuna ka'a ñuxuu onre ndichi ndaguu yee kui kuika.